﻿Enyameishwa eyi naarareebire empango munonga nenjojo, enjojo ni mpango, eyine amatu mahango terabaasa nokuraba murwiigi orwenju waaba orenda erabemu. Enyameishwa nkagireeba ebiro bina byokwiikumi nakumwe obu twabiire tugiire mwiirindiro ryenyameishwa. Enyameishwa zirazaara, zirazaara kandi nazo zirareeberera obwaana bwaazo, nka haaba hariho omushana mwingi, obwaana orashanga bunyaami ahansi ya zanyina. Mbwenu enyamiishwa ni- eyi twiine mpango munonga n'enjojo.